Izy kaofa za nahandro ke nisy nay ke niraikitry be na vilany na am'lapoaly, raha ataoko voalohany malôha alako agnaty aka le hanigny avy ake amin-jainy alonoko rano izy, izy kaofa milonolono helahela igny amin-jay sasako amin'ny paille de fer avy akeo amin-jainy mady. <laughs>